﻿hati aka akasiika tinkunihiramu birungi habwokuba bakakasereka okumara obwiire bwoona ntakukamanya so tinkunihiramu birungi, nsobola nokutiina kujyaayo, <hesitation> tinsobola kihiramu may be kare kangambe nka’amarogo, ebintu ebitahikiriire ngambe, <hesitation> nibyo nkusobola kunihira kusangayo